Eh! Tena misy tokoa gny <hesitation> ah voro mihaza lafa haly. Misy. Satria lafa haly zany rozy mihaza. Ty fomba fanaovany azy, iz- i mana maso soa zay i, sady mana sofy soa. Sonin'iny zany mahare, na lavitry biby, la reny. La nyy masony koa mazava lafa haly. La rangotiny amy tombony iny amizay iha, amy hohony iny nanamborana anazy, la haniny amizay.